لا بالنسبة لي الطبيعة أفضل أكيد، أروح للبر ولا أروح لواحة ولا حاجة ولا بنمشي للبحر، الفندق يعني نفسه نفس البيت، أيش ال-أيش اللي فرج في سرير في عندي في البيت سرير، في يقدم لك فطور ولا حاچة، عندنا معين من الله خير، لكن الطبيعة والله كل يوم تكتشف لك حاچة چديدة، كل يوم تشوف لك حاچة جديدة، تخلى مع نفسك كذا بعيد عن الناس بعيد عن البشر.